Angala angala randrana aminao akato lesy zaho io. Anahy tonga de ataovy hitanao ein, ataovy somary fohy ataonao fohika zany am'sisiny ty akato de ambony zany ataonao somary lavalava de i randrako amin'ny aketo antaintay aketo zany a somary ataonao antonontonony, hitanao le atao le m- lava ambony de fohifohika ambany a? Atao karakarahan'io, de ataovy magnaraka ataovy misy fagnotra, ataovy maja- ma- ma- mahita sara fagnotrananzy.